Möa reta mbaetɨ ko ikavi yaiporu vaera yuvanga peguara porque ipuere ko ñanererokomegua vi jare ipuere vi ko yanembobaerajɨ vi esa mbaetɨ ma ko yande <hesitation> jupi rupi reve kavi yayuvanga, mbaetɨ yanderete ikavi reve kavi, <hesitation> ñañonoka mbae yandeye va jekopegua ño ma yande jaema mbaetɨ ko jupi